<noise> Hare na tuku kekerek ua man, be la nam ien, te kajen, hihin jen hamas ua goan ien, hare na hualu a katun te hare ni toukat tariru tuku ngot en hare na ti habang ya ru elia tuk kekerek ua man, tuan no ien, a titi na kaua tagoan. Hare ne ru i hat elia man toukat a man raeh te mas ka me goan, na te mas kajen gon me goan. Hare na poats ti kaka u lam e heh, be ru hatuj er elia toukat te hare na te sah me ria mes na mes, eiau sia toukat te hare na hat ia ru elia te mas kaj e goan. Mes a toukat te hare na ti hat ia ru elia, hare na lia mas ngot sin nouk a mes na mes tagoan. Tou hikahet tagoan tara mes na mes man ka ri ien, hare ne kaj em elia be lia te hare ne tuan ni hakets e nouk <hesitation> hakets sin se nouk a tou taptapa tagoan. Na ien mei ta e ru ku has u, hare ne ka has mei a man mes a man revan ti hare na tuku ngok en hare na ti taguh sem a toai tagoan, <hesitation> revan jen turu, min jonkui turu lotu. Hare ne ru haas haso nem a man <hesitation> borbor a min raeh, te hare ne, haso ne ru be taguh e nam a toai tagoan. Ne mei ta iau ku haas u tara min toukat re heh, ka si mei a min ka te hare ne habang ia ru elia, hare na man tou <hesitation> tou tapa han a pinapo, na sah a ka te mas kat er, ta kat e goan te ma te-te taguh me goan a toai tagoan. Hare na tar tou taptapa ni pinapo heh, hare na sia pal ti habang ia ru elia hare na pal te man toukui, toukui te mas kat e goan. Le mas boak hare gua hihin a kukui, te taguh me goan <hesitation> mumunatun tagoan, na lia mas-lia mas habang ne nouk a toukat a raeh tara mes na mes. Okay, sia pal te hare na pal te hare ne ngot hamas e goan i roman ien tara tou taptapa tagoan hamas ien hare na, tuku kekerek ua man be lia la gum ien, ru hatuj em elia man <hesitation> hai ka te tuan ni taguh e nou a toai tagoan, hare na tou hoat, na a toukui latu. <noise> Okay, sia poaj hamanas, be kaua tagoan, lam i-lam i, eiau e mangil hamanas ni hatuj elia u, a tou hoat. Be iau e hat hamas e ne lia, lia ka hois, kei be lam e ka hamas a nam, be hat hamas e ne lia, "Le hois i nom be ri te la ru, be lia tena hatuj e nouk elo te pil hoat sila uar." Be lam hois hamas a nam, okay hamahu hamanas be lam e-e kalat hamas a nam, be lam e lui hamas e nam a min ka ri hoat i tamulam be lam e la hamas a nam. Be lam e la hamas a nam <hesitation> tara sia peki te sol i Sal, pal te hohoat ria revan. <noise> Be lam e sua hamas a mul, lam i sual, para katun ti tuvei elam i tasi ti sua wal a lam. Be lam e la mul be lam na hasal touk moa tara sia tol, i Yameng. Tol nien sol ri Yameng, lam na herok-herok kokova tok. <noise> Be kaua tagoan e hat e ne lia, "Ien a kokova, eiau a ka tena hakei ru tara ilali be ri te, be lo te-be lo te les e moa jiien". Be lam e kat hamas a nam be lam e herok kokova nam, tik hamas a nam, be lam e la hamas be lam e kuas poaj moa tur tsinih be lam e sua hamas a mul. Lam e sua mul sua mul, lam a para ti <hesitation> lal tara peki te ka na heh turu len ne heh. Be lam e la hamas a nam, hapal na taheleo be lam i <noise> i solin la hakap al tara peki. Be lam e la hamas a mul be lam na sot hamas a nam, <hesitation> be lam e sot hamas a nam, be lam e hois hamas e nam a min ka ni, ka ri hoat tamulam, be lam e lu hamas e nam a, man ka, a sitiring, be lam e, kaua tagoan e hat hamas e ne lia, "La pan nam be ri te la war tara pal ne heh." Be lam e la hamas a mul be lam na hoat hamas a nam. Na poaj ne heh, hapal na taheleo, hapal na revan eru i <hesitation> hoat, hapal i herok kesa, hapal i <hesitation> sasak jiien tun. Kei be lam e la hamas a mum be lam na jijing hamas mua tara ji pal te-te jin hoat hamas a lam ba kaua ta-tagoan hat hamas e ne lia, "Ha-hakot pan a kokova tara ilali be ri te hahamuk hamas ar. Lam hamuk hamanas a nam e nah, be kat hamas a no, <noise> a poaj ne heh <hesitation> lia ku mei notoku taka les mea ta jiien. E kaua tagoan te kat hamanas e nah be les hamas a no, les hamas e na jiien e nah. Les hamas e na jiien, be haka hamas na turu tsinih, be lia kat a nouk be lia rangat e "Ih, lia ku mei taka-mei taka hasagohan mea taka ta lu a turu tara-tara-tara ilali tagoan." Be kat a no be iau hat e ne lia, "Haka bete ka tok o no, a jiien e ma lu nou, komin sisikot jia sah, halos haraeh ku. Jiien e la manen bete top o nou, sol e kot pasi nou be lo te les e moa jiien." Kat hamas a no nah be lia longon nouk u bor tanou be lia hahaolos momot ku hamas a nouk.